لا لا هذا ولا هذا انا ما احب الهدايا لا نقود ولا هدايا اصلا ولا اسوي عيد ميلاد ,لان عيد الميلاد ما هو بشيء عندي في ذكريات سيئه, لذلك ما نسوي ابد عيد ميلاد, ولا يقبل احد يجيب لي هدايا ومال حتى في عيد الميلاد ما احبهم <تكرار> ابد ابد كلش.